Ley value of my life is to be is to be educated is to be marry is to be to worship the almighty and to respect and to respect and love my fellow friends